<hesitation> ju te ko ye lo su'u nka xi a ye kavi-ini nka nchi ye lo jnu ni kēēnchi jɨ'inchi ika xi, ni'i ka nka nchi meli, kunde'ya nka nchi ta ye la'ancha'a, te ko livi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n nkai ya a ja'a lo, ní ña'a nka tuku xi wa'a ni nka lo jnu ɨ́ɨ́n kivi ni yeenchi a ɨ́ɨ́n kivi niño ndeenchi kolo wa'a ka nka lo ni ituu juntonchi i'ii, xi jnu ni ñe'enchi naá, te a lo mejor ya já kuitanchi a lujua ní ta líi, te wa'a ka nka lo nanini ní nka ja'ai.